Аввал, маблағи умумии дастрасро муайян намоед. Баъдан, онро ба қисмҳо тақсим кунед: либос, толор, ғизо, суратгир ва ғайра. Ҳар як хараҷотро ба таври возеҳ қайд намоед. Барои ғайричашмдоштҳо маблағи захиравӣ гузоред. Муқоисаи нархҳо ва гуфтушунид бо таъминкунандагон муҳим аст.